ସାଥ ନୁମ୍ବର କୋ ଦେଖିଲେ ଅଧଵନର ସାଥ କୀ ରଂଗ ଥାଈ। ସାଥ ରାତ୍ରୀ ସାଥ ଅଧଵନ କେ ରାତ୍ରୀ ସାବନ ଅବର ନାଇଟ। ସାବନ କଲର ଯେ ସଭୂ ଜିନିଷ୍ଵାସ ସାଥ ନୁମ୍ବର କେ। ଆଛେ ତୈମୂ ଉସ ସାଥ ନୁମ୍ବର ପାଈ ଯହାଁ ସଭୂ ଉଟ୍ଟେ।